عشان شنطتك تكون مسكرة بشكل صح تبدأ بالحاجات التجيلة لوطة ترتبيهن <hesitation> زي الكتب بعدين <hesitation> أو الحاجات التجيلة يعني، بعدين تخلي الملابس فوج من الحاجات التجيلة عشان ما تتكسر ولا شيء، والملابس حاولي تحطيهم بطريقة يعني تكدس هيك تكديس ولو زادت أماكن فراغاتك بين الملابس حطيتي فيهن الحاجات الصغيرة أو الخايفة أنها تكسر.